أول نختار المكان الآمن بعيدا عن السيارات، بعيدا عن الباصات، <hesitation> نعدي نختار مجعد -مجعد يكون مريح للشخص هذا، باش يعرف يسوقو وهو مرتاح ،مايحسش -مايحسش بأي ألم في القعدة بتاعته، التوازن ساعدة باش يلقى التوازن في البداية ،لإنه في البداية بيكون مافيش توازن <hesitation> للتدريب على الدواسات شوي شوي حتى يتعود، ونشجع الشخص هذا على الصبر ،وهو <hesitation> الصبر هو السر وراه انك تجدر.